<hesitation> ah taka kɨjlɨ, taka chivela, taka kuchara, ye kua'a ve'e, ye naá kua'a taka té i'ni kaaso, koo meeni kɨjlɨ, meeni chivela, ye naá kuu lo yee ajnu ka, ña'a xi vetuka kua'a taka ye kɨjlɨ kaa, ko ye lo ña yee ajnu, na ye ku-ini na'i ye lo kɨjlɨ, te chivela, ye naá kuu ye lo nandɨ'ɨ, te laa te yee ajnu taka ye kaaso ve'e.